Manahaky an'i Australia zao manahaky any tandrefa reo avao koa, mahazo mivavaky amy ze tiany hivahaha ii, mahazo manao ze sport tiany hatao, ary mahazo mandehandeha ze tany ombany azony andehana.